Pues ya'a kidana wiko inina ko iyordona ñuna, te kidawa'ana ndi di küa, kida wa'ana ndeyu, kidawa'ana xa kaá ña yiwi ko nkixa ndaki ndida ña yiwi xitu nu kosoyo, ndida ña yiwi. Xitu nu nduasa ndida xiko ño juera tenda ñixa in ñxa, ndau dina in ina <hesitation> ñuna ko wiko, wiko tananinu ku wiko ka'anu kiwi iñu agostu.